<noise> uwese uwe sio mkweri kwa asilimia miamoja, <noise> kwasababu uwesa udo u- u- uvomba <noise> amambo sio u- u- uto- uvomba uvunyasi, <noise> uwesa utekerese umunu, <noise> ukee. <noise> <hesitation>